Amignahy aloha mofo salady tiàko é satria oe za naha za madinika de za mba te ho ngeda za zagny le no itiavako azy.